Yogha tun maanen yogha tun yaani thaab lukkith inamaa tun yaani akaa harkhaa inamaat ithathi maaaenen abasun akhum fedh filkhacho dhathaa akhum fedh gharr ghalghalaa yaani ishin abasun akaa ñaam hidhan hinkhabne akaa ñaam lafenn hinkhabne akas ghar ufughalchaa woo inin filikacho ulii dhathee ijenoo dhathe taa pipia dhathee yaani won akanaa thaan ghudhethe yoghan womm akasisun